عشان تسلج بيضة، أول شي تحط البيضة في جدر وتغمرها بالماء البارد، بعدها تشعل النار وتخلي الماء يغلي، ولما يغلي تخفف النار وتخليها تسلج لمدة من تسعة إلى اثني عشر دجيجة وحسب ما تحبها، بعدين ترفعها وتحطها في ماء بارد عشان تبرد، وكذا تكون جاهزة لتأكلها وصحتين وعافية.